Mah rah abua mah, abua omoh ananghonong otem dami ddik anah abua ham ah kab pa ahamba ahama abua ovoh ofonah moh amah wa dewo tord keh tem cho ozumoh odoh clatohk oh odey azom nwa ho welcome oh ah mahn nang vah oclatohk ah zom ua owelcom adewe enyah kah vah adewoheaom asoh ochom koh jimo jibe adewa agbang gbang adewa echi khowi adewa oclum iddik ẹ kawoh kah hamaabua, but anah abua aham otoh kah vah daweh abua gbang ahama bua oboghe ohuribe abuiq damoh abua beh bah dey otem dami iddik koh ononghega koh oyagbin bi ship beh bani be anah abus ham otemdami dik kah hama oruh ahahama abua mah ah hambah dewe akpo bia ekeh kawah amah wamahn doh hey onong okoh jiwa eh ohum abua udam eu akerah akah kwo akehri voho cah akeh ranong mazing ukeh ranong mazi ema anong anah wanah bi eu kah bah abua le kah dama boh auah abaa aham nauaa soh kah vah si but abaa ble dumo oharibe aham bu kehri snau abua ham reh edem cha ahama bua ouoh ofonah meu akeh ri vohca por akeh ra anong heya <hesitation> owoh kah abua kah si anah abun aham ozum keu zam kau vah si bom kah mkau dehp. Ndidri ha chi ari ri mo mah ha chi bat aha ha ma bua ahamba deb piee bi shi mazimy oyagbin oh fu bishi koh ani abua ting aham nah cho haka chi kewo si azu ah daho anah abua aham obi ho khamwoma anong awoh kah abeh acha kpen kahm akpen ki chi hidden cebua ngam so hongha hama bua ouoh fonah meh ama cho otoak kpenangkpen fa tem cho ozomoh abua anah dey naun cho naua chi teh ogkponung dungo ah hama rora abua ah amah soh ozum keh zam obah abua kah ham ngba akah woro woro kanu abun anoh kah woh aremo azoha abua heh ekpa cho auangbeh bi anong akan soh ozohm keh zam abeh rowh echen he zam azoha akpe abra zoho abua duna ahama ebambi teh onong ahang abua teh ofo na meu ochotohk kpenaugkpem fu etem cho ezomoh eh.